ஆம் ஆண்டு குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகள் மற்றும் கலாச்சார தருணங்களின் சூறாவளி. சிமோன் பைல்ஸ் மற்றும் உசைன் போல்ட் போன்ற விளையாட்டு வீரர்கள் உலகையே திகைக்க வைத்த ரியோ ஒலிம்பிக் ஆண்டு, பிரெக்சிட் மற்றும் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல் ஆகியவற்றால் அதிர்ச்சியூட்டும் அரசியல் மாற்றம் ஏற்பட்டது. டேவிட் போவி, பிரின்ஸ் மற்றும் கேரி ஃபிஷர் போன்ற ஐகான்களின் இழப்புடன் இது ஒரு கடினமான ஆண்டு. தனிப்பட்ட முறையில், என்பது உற்சாகம் மற்றும் நிச்சயமற்ற தன்மை ஆகியவற்றின் கலவையாக உணர்கிறது, வேகமாக மாறிவரும் உலகத்தின் மத்தியில் நம்மில் பலர் நம் பாதைகளைக் கண்டுபிடித்துக்கொண்டிருந்த ஒரு ஆண்டாகும்.